Un jardín es mu delicau porque precisa muchus cudiaus. Duna parti, el regaeru continu i alogu la poa i el cortaeru de tolos matojus i tolos arvus que aigan. Peru huendu un poquinu curiosu pos lo avía unu.